Ny alika no tiako kokoa noho ny saka satria ny antony dia izao, ny alika tsy mivazavaza amin'ny tsy- tsy misy dikany, fa matoa izy izay mivazavaza dia misy zavatra hitany ao, na misy fahavalo ao. Dia ny alika ihany koa an, mora beazina, tsy dia mila pitsony be loatra ny fitaizana azy. Fa ny saka an, be menomenona be, dia ny saka ihany koa mandragondrangotra e, ary mora masiaka.